Epee ba ja ru oro mpio, oro mpio bae nju ra gbae doe. Ekpee baba jaru mpio sey ekpee ka ma bae sey ekpee yo do an ka gbae demenu. So mpio do weso. weso ra jima bae mpio bae oro sa ekpee ra jari ekpee baba jama denu. Sai ekpee ja oro mpio joyen kra ja kra ban dai yen. Ami rado oni kra gbo ekpee ra jama oro mpio. Kpee baba ja mpio, oro mpio bae do bo kayo, eko ekpee ka ja, kpee ba ja, anu ra na kpee ja oroo mpio oro mpio jian. Oro mpio ba anu ra do so konee kpee baba jar. Oro mpio ba anu ra do so konee kpee baba jar. Tebe kayo na woso woso kra banu ra nasan kra asun loo asanu. Sai kpee jah ra kpo ra gbo ra do otombia. kpee baba ja den anu, ekpee ja ekpee ba ja asoe nju jaba ekpee ba ja abekor abe chue mpio wensokabi ebabachuchu denu in na wosowoso anu nasan akasin na bae e tiwo jar etiwo gbo oroo mpio anu do omoru awen yen oroo mpio ekpee ba baja ekpee baja nu ra deye. oro mpio ekpee ba jar, e nee oro mpio bae ewo. Nanu eba na ko ekpee ajuja oro mkpo. ekpoo eba ja. Sara inton ja eroren mpio neru. omo bo bedo e oboro ka neeru oro mpio ka lobo nu neru ka lame ru ebieye danu sai kpiree ra juma bae aju rah ju ma ru. Nonu jima nju tuma gbo oro mpio yea lora papara kra bae nye mpio dae nye kabe gbo mpio dae nye. sorro gbo mpio dae yen kapa tan gwan nini ntito raba neere ajone abenansi. Adenu nee obari, kra nee etan suran oto mmbie ra kra na dranu ra nah rah fie obari obibobiodo. Abikako ine baobae ja ra gbo kpee ra jah. Otor sai eneh ka bakor damanu nee obari, ina gbo yoro mpio, oro mpio danyen owiwin nonee a chura tama nye bayoo baka nemi ingebenju sai kpeeri danu sai kpeeri. Tawo juan kenyo eken owa gbo ngebo ojun yuon dakor oro mpio bae kparan. Ateh mara aton bobo agba mer ah, ba oro mpio wa chua aden wenru towa chu aden wenru anu none poro mpio aberaju, kpee ba ja oro mpio but poro mpio ra oro. Mpio ra oro iwo nenu yime, obabana ikpapanto berekor mpio ka oro, ka juen eke nken tima ko obo chu obeswanru, ochu obeswanru njakar, juen ekayo eken, chu njoyo kor ja anu juan kayo eken ayen ka nee ngabejun. Kpiri baja, sai piri jah ku dorabote yo kpee baja oro mpio yia nko kra nenu so owiri yan ko chima bae benju bra bai afuma kaiba akoba bonju ko emere kpii aba ba layo mpio etoro kpi yaba ka kparaba lo so tor agbo gbo otor ba chibi. Mpio aba eba oro wa gbo wokundo ororu tin okunba ami oo ma ju terebe oroa. okundo bra okunba mpio ra ororu mako rin ogbo kundo kundo nane gbo kunba kunba wee ben mpiora ajira benben mpio. kpee baba jaja, ekpee jar nga chu lomo jama. Yoro mpio kageta ra nerun si sa owa si si chuey nnano nnanoo njaka na kpupanton mpio kparu osai. Jora agen yen a churi fie wen so. pioro, mpio ka ben kpanton. Mpio yo a ben a tiwo fie. Yoro mpio ra fie muro beko ka na ra ko ka bina DaDa domawo, ndaka areni ako bey doani. yoro mpio kalamakor nga dei bere, a yanikor demenu arera bey yaru sakor ekafiemuru sinbere. Obari ka na pien pien kra neera miyo ajumakor odo bra mi dosetor. Mpio ra ka oro kor nga mor nja dey, nye rai moro. Nje penpen nja kegeta wey dey tai nton. obari ka wesamoru oboru. To lai to kporo nini breko mmu abere tonsun. Mayor kor obari ka na semi nga dey.